بالعادة أشتغل حوالي <hesitation> أربعين ساعة في الأسبوع، يعني تقريبا ثمان ساعات باليوم، بالنسبة للإجازات أخذ تقريبا من اثنين إلى ثلاث أسابيع بالسنة، حسب الإحتياج، أحب أستغل الإجازات عشان أريح نفسي وأقظي وقت مع العائلة، أو أسافر بأي فرصة، التوازن بين العمل والراحة شيء مهم بالنسبة لي ويحقق لي السعادة.